अब, अगर मैं किसी बस में कहीं जा रहा हूं और मेरे सामने कोई उम्रदराज व्यक्ति बैठा हो, तो मैं अपनी सीट उन्हें दे दूंगा और कहूंगा,"काका, बैठ जाइए, आपके पैरों में तकलीफ नहीं होगी?" कहूंगा कि वे हमसे बुजुर्ग हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा तकलीफ हो सकती है, और मैं बार-बार आग्रह करूंगा।